Kɛndɛ feŋe nu anui kaakɛ wakɛ anu nyɔɔ nu fɛ. bɛimaa tiyɛɛ mu tilyɛ ta koe fɔ. tiiyɛ aa keiyɛ kɛngɛe, komu a leŋɛ nui bɔna keimɛnu lɔ. anda sɔ kɛ anu ba aa nae anu tina, anu gbinu anui lonwa kɛ aa kɔɔ. Komu ani kpandi bi anui lon wa kɛ a kɔɔ anu bɛ kaa wa kɛna kɛ anu ba fɛ. bɛimaa ɛɛ-ɛɛŋ anu ba a nae anda fɛɛe lɔɔ anda sɔ kɛ. a woa anui na wa kɛ a tina. ko bihi woa komu andaa fɛɛe lɔɔ aa tiye a mana kɛ, kɔ kɔ kɔ a bihi jiyaa kɛi, a bɛ anu keena wa anu ta koawɛ mɛnu kɛ anuya kɛ. anu bee koae i yɔ mu mɔ kɛndɛȧ nu. kɛ anua nu wae gee, anu ta koae kii bɛ gba gba wa. hihi tiyɛɛ ba a koaeya, a londiya nu kɛ anda sɔ abɛ kɛmu fɔna, hihi anu bɛ taana kan nyaama. A lɛiyɛ bɛ nu, komo anu ba aiyaa nu kee. anui jɛɛ a tina. komu anu ma taa kan nyaama komu ko nyaama mana anu maa. kɛmu wuuya nu pɛɛ bɛ. wuuyɛ nu kɔŋɔɛ aa nu mae, anui liyɛ kɛ lɛi bɔɔ wa kɛ anu ba aa sɔ. kɔŋɛ bɛ anu la. anu woa anui susuyɛ mi. ai taa lɔɔ ai sa. anu gbi nui na anui kpiiŋ a ma. anui susu mɛnu mi anu bua fae. kɛ anu bɛ bɔna nu lɔndɔ, lɔndɔ kɛ anu bɛ taana. Kɛ anu ba aa sɔ kɛ anu bu fae mu. Kɛmu kɛndɛ feyɛ kɛ nu nu bɛ. ŋ bee kun anu gbi nu landa niyɛ. bɛima ŋaa fɔe mbɛ anu gbinu landa, mu bee bɔa wɔɛ niyɛ. kɛ kɛnda feŋ nu gbi nu anui kaa kɛ wa kɛ anu ba nu boo, anu bɔ kɛndɛ feŋɛ nu. kiimu tiye kaimaa bɛ tiyɛ musumaa bɛ, anui nyɔɔ nu jaje wakɛ. kɛonu wuuyɛ nu pɛɛ bɛ anui nyɔɔ nu jaje wakɛ. kɛnu wuuyɛ nu pɛɛ bɛ anui ny ɔɔ nu jaje. mua nu mu bee anu jaje beimaa mu maa sɔ anu bɛ komu fɔna. ɔɔ anu anu bɛ konu nunu mana, kɛ mu yaa nu fɔɔ lɔɔ kɛnu. kɛ mua sɔ boo wuu mɛɛ a bɛ wi kpao mu kɛna, koe kɛ mɛɛ mu a bɛ kpaoe kɛna kɛ mua lɔ fɛɛ lɔɔ kenu kɛ mua sɔ wuu mɛɛ a bɛ wi kpau mu kɛna. Koe kɛ mɛa mu wi a bɛ kpaonaa koa. kɛ mua lɔ fɛɛ hihi mua nu fɛɛ wa nu, anua ko bihi nunu mana. ɔɔ tiyɛɛ nu tilyɛ nu a tiyee <hesitation> keekɛna kɛnu tan bɔɔ bɛ hihi a feŋ nyaama fɛɛ kɛ abɛ keemɛnu kɛna hihi aa leŋɛ nu bɛ taana kan nyaama kɛ <hesitation> konde mu kɛ ai tiiyɛ nu lɔŋ aa nu fɛɛ aa nu kɛ a bɛ kpaona, anu gbi bɛ guuna, a tina anda guue a tina, kɛ aanu gbinu kɛ a bɛ kpaona, anu gbi bɛ aa nu gbinu kɛ a laawɔɔ. kɛ a bɛ anu lonna nu komu ko nyaama maa nu ma.